Ñ'antony ñy ñ'ilà ñy traño misy boky, famakiam-boke: -Hatao hialà teña voly, eo avao koa ñy filànteña fahaiza maromaro, misy ñy raha mbo tsy nirenteña, mbo tsy hay nteña ñy tantarany, añaty boky añy ñ'ahaiza nteña ñ'azy, ñy boky koa natao ho vaky aminy ñy taranak.